כ'האב נישט צופיל ליב אריינצולייגן <hesitation> געוויקסן אין די זאכן די עסן וואס איך מאך, נישט קיין טרוקענע נישט קיין פרישע, <hesitation> כ'האב ליב די עסן די וועג ווי אזוי ס'איז, און אויב איינע פון די צוויי וואלט איך מן הסתם געוואלט לייגן טרוקענע ווייל ס'איז גרינגער.